Ma nge e di sa ka tundet nje qen te nje dit, però jam sicuru se rrojen me mire qent çë rrinë përjashta presempiu te dherat, çë kanë një dhe i gjer e i madh te ku mënd tunden se jo qent çë rrinë te shpit çë makari qent çë rrinë te shpit bunen si të shterë e tunden pak e kam bes se ngë vete mirë.